Koo katilan kii eeu, katilan agot panga, agoo katil melen kait arit, Anyoni anyaun aun eeu aun ager ale mait oritii ale nganyachigee eng gaa, Aunii ak aunen pegg koroook agoi ager ale katililitii awee, Apoipu karaiyaat netilil, netilil kabisa ass akot nyaun ak paipu chumbik auun aunee chumbik, Ak pegg chemach kololong kole auunii korok aipu kirakayande anyaratii aker ale maa melen kaaman kiy arat araaat korok.